Zaho koa sendra raha karahanjegny e mitsahgan zaho miresaka aminolo io ana Raiamandreny mipetraha ana ko ipetraka ana kia ipetraka fa zaho mbola tanora afaka Mitsangana elaela kokoa no noho ana